Nah, jadi hewan nang ulun tu gelianan banar tu lipas. Wih ulun kada ketuju banar mun nya melihat lipas. Pokonya, apa yo lah? Ulun tu kaya bisi kenangan buruk lah lawan lipas nih. Jadi ulun suah bahari kaya maolah kaya teropong mainan kaytu dari kardus lo, ulun maolahnya. Ditambahi cermin, nah habis tu lo pas sudah lawas ulun memaini ituh, ulun simpan di gudang rumah ulun. Nah pas, habis tu pas ulun sudah ganal lo ulun kaya tetamu lagi kaytu nah teropong ini- teropong olahan ulun bahari tu. Pas ulun handak cobai sekalinya ada lipas di dalamnya, pas banar hinggap di muha ulun. <laughs> Habis itu dari situ ulun, wih kada ketuju banar tu pang munnya melihat lipas. Munnya melihat lipas tu harus jadi, kaya pa yo lah, kaya takutan banar tu nah.bis tu ulun, biasanya kan lipas tu jua nya ada bau khas kaytu lo? Soalnya ulun mun sudah mencium bau lipas tu ulun pasti bukah. Soalnya ulun kada handak, munnya ulun mencium bau lipas tu ulun pasti bukah. Apalagi melihat wujudnya, iih. Habis tu misalnya ada lipas di kamar ulun, wih ulun kada wani banar tu pang ulun. Pasti mengiyau urang sagan memburu akan lipasnya tu. Biasanya kaka ulun pang. Nah, kaka ulun tu lah walaupun inya takutan jua lawan lipas, tapi inya hakun ja pang membantui ulun. Kaya wani ja kaytu nah kada nang kaya ulun nang takutan banar tuh. Soalnya inya tuh, kadeda bisi pengalaman buruk lawan lipas. Kada nang kaya ulun pang, suah dihinggapi di muha tuh. Nah, munnya selain lipas tuh. Ulun kada ketuju banar tu jua lawan cacing. Ih, ulun kada ketuju banar tu pang lawan cacing. Ma- mana di kamar mandi ulun ni wahini ni pinanya lagi banyak- banyaknya pang cacingnya tu muncul dari apa yo lah, dari wadah banyu keluar tu nah. Situ tuh banyak banar cacingnya keluar. Ulun tu sudah minta bantuan lo, kaya bersihi akan pang cacing di kamar mandi ulun tu, pina mahaur banar. Tapi tetapi ai jua habis dibersihi, nya muncul pulang. Kada tahu jua pinanya, baanakan di situ pang cacingnya lah. Kaya sudah ditutupi jua pakai nang macam- macam, tetap ja inya keluar. Kaya mehaur banar tu nah. Munnya selain cacing tu ada lagi sebuting nang ulun tu geli banar, gelianan banar. Itu ngarannya siput. Jadi, apa yo lah? Inya tu pina kaya belendir- lendir kaytu nah, pina kaya lengket- lengket kada <laughs> jelas. Kaya kada nyaman banar tu pang ulun meliatnya. Kaya, tapi ada nang ketuju makanan kaytu. Ulun tu heran jua rancak, kaya kenapa urang bisa memakan nang kaya itu? Mana pina gelianan banar ulun melihatnya. Ada aja urang nang kejutu kaytu nah. Ulun munnya disuruh makan kaya siput. Nah apalagi nang ada di sawah- sawah kaytu, wih ulun kada handak banar walaupun ulun dibari duit kah. Ulun kada handak banar makan siput tuh. Kaya merigat asa ulun.